لو كان بامكاني تناول العشاء مع شخصية تاريخية كنت راح اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانه شخصية عظيمة وكل كلمة منها مليانة حكمة ودرس للحياة العشاء معه بيكون فرصة لفهم كيف كان يفكر في التحديات الكبيرة وكيف تعامل مع الناس خاصة في فترة كان فيها مجتمع مكة والمدينة يواجه صعوبات كثيرة.